ثقافة الصين معنديش زياده فكره كبيره بالعكس الولايات المتحدة أكثر نعرف علاه. الصين هو نظام شيوعي اشتراكي مع العمل الجماعي الدولة والحكومة هي المسيطرة. الناس يحبون ياسر الخدمة. الناس متفننين في خدمتهم يحبون نمو اقتصادهم.